ओवन एक मशीन होदु जु खाने को पकाने या सेंकने कु काम करदु । जब आप ओवन क चालू करदा त येमा, हीटिंग एलिमेंट्स गरम व्हाई जांदा । ये गरम तत्व खाने को चारों ओर से गर्म हवा से घेर लेदा, जिसे खानू पक जांदु या सेंक जांदु । ओवन में तापमान को आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करि सकदा और वैम मन चाहा पकवान बने सकदा।